E woodi liƴƴi puupayɗi ko'e maaji gam mangu maaji ɓeydoo. E woodi pookupine fish. E woodi linggu blowfish. E woodi luttuɗi. Liƴƴi ɗo ko watta ɗi puupa ko'e maaji ɗi ɓeydana ko'e maaji mangu kanjum woni arande gam ɗi kulna ɗi ɗi kabdata, ɗiɗaɓum gam ɗi nodda ɗi ɗi ngiɗi.